أكبر حيوان شفته هو الفيل, شفته في حديقة الحيوانات في جدة, كان ضخم مرة, واقف تحت الشمس, كان يحجب الضو حتى, كنت مستغرب من حجمه, وكبر آذانه, وقت ما كان يتحرك كل شي حوله يهتز ويتحرك, كانت تجربة مدهشة, وخلتني افكر في قوة الطبيعة وعجائبها, وكيف الله سبحانه وتعالى خلق الحيوانات.